Həya mənagə ja həya mənagə o ki. Ma go gəzə həya, ju zənə njir ki dəhəu, ka- əna ju ɓəla ki oal oaləu. Ndə da na o mbar səgo ta ki nda kəra tlagər ki o zənə wa. Ma ndo gwa a səgo ta ki nda, ko wi njir həl, njir səgwa ga səwa səo ta ki, həya o chabiya ngha. Ma ja o hanyi gə ma a, həya o hya anə ngha. Go zənə na sə da o ɗa a biya, sə kəra mənagəu. Ngama go ngaɗə a həya həya u mmi. Kər mi ɗanyi həya go mi, har bəji na ee gu zəbiya ɗi. Ya dəhə ndə gə a shili tsəu, aga ju gwa həl, ko nda vanyi səda nda a shili na ja, bada nda ju gwa a nghə na tsa. Ma həya nga fara mi tsəu, ju- Ju- ju haɓa hwi adza həya nda. Ngama həya nda u vala ja oal oaləu, o ki o vu i. Ba favagə tsəu, favagəu eagə favagəu o va o vala o səna. Tlər favagə tsəu əvu i ju ma i kyo wur huma ju ɓa-nng ɗanyi huma kər ɓang ɗanyi ndo huma. Ənghə- a da ndo bəgə kiu wa. Ma ndo ɓang huma, ndo-təra tsəu, a kyo-wur- mangwara. ma ndə təra kyo wu ngə tsəu, ndo ɓəla ki gya gwa, ndo ɓa-nng ɗanyi, ndo ɓangha ma ndə ɓangha ndo hya aɗi ta nda, ndo təra kyo wur nəna tsəu ndo ki sə ɓə səm nəna banda. Ənga, ma ndə wuranə səm naja nda tsəu, a ndo ɓəlsar pa apa a ma ki səm ya. Əngə ɗanyi nda əvu i. Hwatə vu i har kwa a nə mbudla, səna favagəu mər nga. Ə təga tsəu kərnyi ma a ənghə əvu i a ju ngama ndo ndo tiwi vu i kala kala bəji o o dəga ndo tiwi. aa ya nagə ndə na ɗə piya tsəu, gu zənə bəji nəna ɗaɗi. Ngam təgo tiwi biya, ya maja səda go gwa a mər a a go hya aɗi. Təga nanda kwa hya aɗə dza dəhə ndə na o ki, ngama nanda a ndo nji hanyi wa ndo sənə əvu i. Ndo tiwi kala bəji o nyi ndo tiwi.